ممكن إني أختار الإستزادة بالمال <hesitation> -هذا- <hesitation> هذا عامل جدًا جدًا مهم بحياتنا اليومية، ممكن إني أقدر <hesitation> أسوي جدًا جدًا أشياء كبيرة <hesitation> بالأموال، ممكن إني أساعد فيها ناس محتاجة، ممكن إني أساعد نفسي، أطور نفسي، أطور حياة -اللي حو- اللي حولي، ممكن إني استخدمها بأشياء جدًا جدًا مهمة.